Në Itali, estimohet se ka rreth seicento specie peshqish në detet dhe lumenjtë. Kjo shifër përfshin si peshq të ujërave të freskëta ashtu edhe të ujërave të kripura, falë biodiversitetit të pasur të ekosistemeve tona akvatike.